Oyilo Isaraɛl to o ha'iri lio zuwife ra na, abe oyiro oma dɛmu ba zuwife ra ya ciri'a ho dimiɲan, mɛ bie alemaɲe avɛk Itilɛre ,abun siaba matete. A ba bina yu ha'iri abina hasona a va mi ma loo avɛ na a izaraɛle zɛrɛ zɛrɛ a loo benu a yenuloo awa we be cururu ho be dimiɲan niɛn.